Unikiam manimiam niliaram paling unikiam paling niliar palin houn unikiam, jadi unikiam kalo itari, babuhan macam kuini papalam <hesitation> unikiam iniahataiyati urimahu uniki amia nipaling nihataiati <hesitation> sokalo sakaela nipihoia <hesitation> kalounikiam paling susah, jadi kalo macam uliuli uliuliam kan biasa itai iharusi ijaga, itaijaga amkoa berarti nisua loimarusia rusannam ihatayati malusianubaran jadi itamusti ijaga <hesitation> apalagi kalo uliuliam kandan koinuma <hesitation> tau cilakata susah jadi itamusti ijagaya niiaia uliuliam <hesitation> bebika ambebeknam esasalinuma bebekam aloitaisanamkoinumao tau nilatun nikasiambur lalatun takaruan jadi itamusti ijaga iaia irawat tati iaia bebekam, bebekam kalo itairawat iaia oita idapati lapuialan ihoun bebikam. <hesitation> bebikam nikinahaya pekimalusia ruilumanusu rikandan jadi kalomalusia aumoi lubaranam lajaga amkoa malusia mustilapap, <hesitation> kalouliuliam rewani takaruan hapule pe'eti malusia siarunuma nusulili hapulea piti ulamatan talu ualem uliuliam jadi kalo aujaga uliuliam iakoa malusia lapapar tati nimatayame'e jadi itamusti ijaga uliuliam ijaga iaia siam itari baran hartam, kalo aujaga nikoa malusia lapapalea itamai idapati sanuma, jadiuliuliam itaijaga bebeki itaijaga itaharus ijagai iaia, kalo unikiamniriumnimi siam nihatayeti malusia lubarang tapi sakaela koine mosam koine tapi ihataiatan tau manimi unikiam, <hesitation> uliulian itamusti ijaga iaia karna niutotulesa niarurulesa hanruru malusia lubaran nihataia takaruan ruiruileam jadi kalo bisa itaijagani iaia karna uliuliam kalo itanijaga iaia nirui alan kan itarikepin malusia lahuonite iahenin. Kalo aupinahi'ittam itaepiaran itaepiara iruilalan houn lebe itarimulu rihoun tati kalo itaejaga iaia lohuooo malusia lapari mataya itamaidapat sanuama, jadi kalobisa aulutu leam itamusti ijaga iaia <hesitation> hamuari supaya bisani usiniuniu liar takaruan nialimalusia rubaran baran apalagi bebiktam kalo aujaga niiakoa niewanikinaha peeti husunahataiti malusia roimalusu malusiaruininuma adimitamusti ijagani iaia bebekam.